كان <hesitation> الحقيقة كتاب عن سيدنا النبي وعن السيرة النبوية وكدا واستمتعت بيه وقريته كله يعني ودي مش العادي بتاعتي. وأرشحه طبعا لأي حد أحبه وكدا عشان إحنا محتاجين نعرف السلوكيات ال <hesitation> الحلوة بتاعة النبي ونلتزم بيها في المعاملات مع الناس ومع الدين ومع ربنا برده.